Ny fomba fiasàn’ny téléscope zao zaigny, tegna <hesitation> i asany zaigny malôha tsy izahhagna raha marigny redy e, zahàgna ôhatra raha alavitry be re. Fô masony amin’igny areky i. Ôhatra izaha raha <hesitation> amy lagnitry agny antegna, le tsy ita maso ,tsy ita maso tsinjôvigny mitsigny, a fo lavitry re. Regny aminy alalan’ny i maso areky anazy igny fôgna ahitagna ahitagna raha lavitry be, ahità aminy alalan’igny fô zahàgna azy.